Inchi france inchi duleti dungati inchi tunne inama guda kabd inama afan kabila biri dubet afan zaidi dib sadii tune inchi biri jirani wot itate inchi ak <hesitation> belgium china germany spain adora monaco faa kesuma ishiat jirani ishiat dub inchi tu ada kabdi won biri kabdi won ak machiafaa lila fet lila midasit.